گپت کمرے دی وچ میں جدوں بچپن والے کار وچ کئی سالاں بعد واپس آیا سی، پرانی یاداں ہوئیاں۔ کار دے پچھلے حصے وچ اک پرانی علماری سی، اک دن صفائی کردے سمے۔ علماری دے پچھے دی دیوار وچ اک چھوٹی جہی دراڑ نظر آئی۔ اوہنوں ویکھ کے اک گپت دروازے دا احساس ہویا، دل تے ٹھنڈ لگئی۔ ہمت کر کے دروازہ کھولیا تے اندر پرانی خوشبو نال بھریا اک عجیب کمرا ملیا۔ کمرے وچ پرانے کھلونے نال پیا، ہتھوں لکھیاں لکھتاں لئی۔ دیکھیا کچھ پرانے کھلونے سن، میز تے میرے دادا جی دیاں ہتھوں لکھیاں ڈائریاں سن۔ دادا جی نے اپنی زندگی دے کئی راز اتھے لکھے سن، کچھ بروڑے تے لئی، کچھ لڑائیاں دے نشاناں۔ اک کول بکسے وچ پرانے سکے سن۔